पुलिस के साइरन के आवाज देज जीखे जैसन होगाईचे। ये एक छोटा धंके के आवाज जैसन होगाईचे ये साइरन। के आवाज से पता चलाईचे कि पुलिस वाहन आवाईचे। साइरन के आवाज जोरदार और स्पस्ट होगाईचे साइरन। के आवाज से पता चलाईचे कि लोग पुलिस वाहन आवाईचे। अव एकर से हमें के सुरक्षा महसूस होगाईचे इहे से हमें के। एकर से लागेचे कि हमें के एकर से जुडाव महसूस होगाईचे।